درسي کتابونه لکه څنګه یې چې له نوم څخه معلومه ده د زده کړې او د زده کوونکو د پوهاوي لپاره تآلیف شوي کتابونه وي. چې په هغې کې د زده کوونکو د سویې او عمر سره برابر بیلابیل موضوعات څيړل شوي وي او په هغه باندې مثالونه او مسایل راوړل شوي وي تر څو زده کوونکو ته د ښه پوهاوي وړ وګرځي. ،په دې کې د یوه هیواد یا هم د یوې مشخصې جغرافیې د تاریخ بیلابیل ادوار رااخیستل شوي وي <hesitation> د بیلګې په که موږ او تاسې د تاریخ مضمون راواخلو نو دا او په هغې کې د زده کوونکو د سویې سره سم هغه زده کوونکو ته تشریح شوي وي. دا کتابونه د هر هیواد د زده کوونکو د پاره ممکن په کلي محتوا کې یو ډول وي خو په جزيی محتوا کې ممکن فرق ولري او هر هیواد یا د هغې هیواد معارف وغواړي چې خپلو زده کوونکو ته په یو مشخصه موضوع یا یو مشخصه تاریخي موضوع یا هم جفرافیايي موضوع او یا هم سیاسي او علمي موضوع باندې بحثونه وړاندې کړي.